. É yẽrẽba ãneh sah ã agara sah ã dõõ kɔ ó sua lõõ pya nẽẽ õõ bẽẽ sua, ã dõõ kɔ õ ẽrẽ nẽẽ. Tẽmã lõõ õ batam, pya nẽẽ wãã si-a tanɔ ne bae sua lõõ, pya nẽẽ aló wãã si-a tanɔ ne, õ sua wa lõõ. Ereba ké bui zugea nordee, ba sua kɔ nu õ bẽẽ si nãã ma. Nẽẽ wãã si-a tam ne, é témà dɔɔna ne sah ne na ghe tam sah õ le ãã si, õ ẽrẽ nee kẽ õ dõõdə sah õ de nu bu biradẽẽ Tam kà nu ãmã, ãlu letam tẽmà nɔr kɔ dɛ̃dɛ̃ɛ̃n zua ba tõp tɔ, pya nẽẽ yaa nu yerebu tɔ, pya nẽẽ gbi téh yerebu tɔ; pya nẽẽ gbi kẽra kẽra nu é nyorne tam kãnu sah yerebu tɔ, ã dõõ kɔr one-one naira ãã naa ba, ãã kɔ aló õ ere nee alõõ si dee dé zià.